Ñande ñalawma maanditaare am, ɓurani kam ko heɓde dokke e dow kaalis. Ngati so mi heɓii dokke maa mi huutore ɗeen dokke. Maa mi joɗɗin dokke ɗee kala sahaa mi ndaara ɗe, mi siftora giɗli hakkunde am e oon kokkuɗo kam ngalɗoon dokkal. Kono noon so woni kaalis noon, ñalawma gooto, maa ɗoon ɗoon mbeɗa waawi ñaamde, gasi, njejjitaa. Kadi so woni dokke kadi, moni fof maa anndu ko woni hakkunde mon, annda ko jiɗɗa, hokku ma.